انا غاح أفضل اخيم بنص الطبيعة الخلابة، انا أساساً عندي تجهيزات كاملي مال تخييم ، اجيب الخيمي وانصبا بمكان حلوي يكون قغيب منه الماي حوليها سجغ خضغا ، كلش طيب التخييم وهمين يعيشك أجواء ما اطيق اتعيشا وانت بالفندق وصوت الماي وصوت العصيفيغ.